Yigua rosado bae jokuae oipota yanemojanga mopeti kuña yaiko bae yande poroaiu bae jaeramiño bi oipotajei misia reta eh winoi jokuae ,baeyae, ipia kabi, jare winoi bi ternura debilidad jaeramiño bi ko yande puere bi yae jeta baebae jokuae die yayapo ñaneka ñamae yave jokuae yigua rosao bare ñaneaka oputu jare omo relaja opaete bae yande pensamiento reta